tveir létust og nokkrir særðust alvarlega þegar maður vopnaður hnífi réðst á vegfarendur á Lundúnabrú í dag lögregla skaut manninn til bana og er málið rannsakað sem hryðjuverk enn er mikil óánægja með fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra innan Sjálfstæðisflokksins fjármálaráðherra segir RÚV fljóta á vindsæng með sólgleraugu á meðan aðrir fjölmiðlar berjist í bökkum slökkviliðsstjóri segir að það hafi verið mistök að senda

eftir tölvu í Miðhraunsbrunanum í fyrravor einn þeirra slasaðist þegar hann féll milli hæða í Mjóafirði hefur verið tengt við ljósleiðara og þar með hafa allir byggðakjarnar landsins tengst slíku kerfi íbúar þurfa ekki lengur að reiða sig á

örbylgjuloftnet og til vara víða um heim stóð fólk í löngum röðum í dag til að næla sér í vörur á tilboðsverði svörtum föstudegi var einnig mótmælt þar sem hann þykir ýta undir kaup á ýmsum óþarfa gott kvöld maður réðst með hnífi

á gangandi vegfarendur á Lundúnabrú á Englandi í dag áður en lögregla skaut hann til bana við vörum við myndum í þessari frétt lögregla fékk tilkynningu um árásina rétt fyrir klukkan tvö í dag

á brúnni lögregla

ekki upplýst hve margir særðust tveir eru látnir og nokkrir þungt haldnir svo virðist sem nokkrir vegfarendur hafi náð að yfirbuga

rannsakar málið sem hryðjuverk Einar Örn Angantýsson nítján ára Íslendingur var við störf á útvarpsstöð í byggingu nálægt brúnni þegar

árásin var gerð og tók þetta myndband einar var nýbúinn í hádegismat og var úti á svölum að njóta útsýnisins yfir borgina og

þau sem heyrðust þegar lögregla skaut árásarmanninn til bana í fyrstu var talið að hann væri með sprengju á sér en lögregla staðfesti að það hafi verið

byggingunni sem Einar vinnur í var læst og þegar við ræddum við hann rétt fyrir klukkan sex í dag var útgöngubann í gildi í nágrenni við brúna

tvö þúsund og sautján voru átta myrt og fjörutíu og átta særð í hnífaárás á sömu slóðum þá var ekið á gangandi vegfarendur á brúnni og þrír menn réðust á fólk með hnífum við Borough markaðinn fjármálaráðherra segir það blasa við að staða RÚV sé hluti af vanda einkarekinna fjölmiðla

hér á landi ræða þurfi vel ýmis atriði áður en þingflokkur Sjálfstæðisflokksins samþykki nýtt fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra frumvarpið kveður á um styrki til einkarekinna fjölmiðla í formi endurgreiðslu það hefur ekki komist á dagskrá Alþingis ekki síst vegna mikillar óánægju þingflokks Sjálfstæðisflokksins

sem fundaði með mennta og menningarmálaráðherra í gær fjármálaráðherra segir fundinn hafa verið góðan en skiptar skoðanir eru enn um málið það eru alls konar skoðanir uppi um um fjölmiðlamarkaðinn það sem menn eru sammála um er að menn hafa áhyggjur af stöðu einkarekinna fjölmiðla hörð kjaradeila Blaðamannafélagsins og vinnuveitenda hefur staðið yfir í nokkra mánuði og í þessum töluðum orðum stendur yfir tólf tíma verkfall Blaðamannafélagsins fimmtán var sagt upp á Morgunblaðinu í gær þá bera ársreikningar einkarekinna

fjölmiðla þess merki að margir berjist í bökkum Bjarni segir þingflokk Sjálfstæðisflokksins sammála um að staða RÚV sé hluti af vandanum mönnum finnst dálítið eins og að Ríkisútvarpið meðan allir aðilar á einkamarkaði eru að berjast í bökkum og mönnum finnst það vera hluti af vandanum sem við erum að horfa á hann segir ótímabært að segja til um hvort

verði samþykkt í núverandi mynd þannig við erum bara að ræða þetta það er ekkert uppnám þetta er allt í eðlilegum farvegi við erum bara að skoða málin en finnst þér líklegt að frumvarpið í þessari mynd verði samþykkt

hvað við gerum við ætlum

að halda áfram að tala saman slökkviliðsmaður var hætt kominn þegar hann var sendur inn í brennandi hús í Miðhrauni í Garðabæ í fyrra í leit að tölvu slökkviliðsstjóri segir að það hafi verið mistök að senda menn

inn ekki hafi verið ljóst

að etja þar sem húsinu og starfsemi í því hafði verið breytt húsið gjöreyðilagðist í brunanum og tryggingafélög meta tjónið á allt að tvo milljarða króna húsinu hafði verið breytt án leyfis úr

fyrir Latabæ í lager fyrir

þar var því mikill eldsmatur brunavarnir ófullnægjandi og ekkert vatnsúðakerfi það er ekki skortur á

umgjörð lögum og reglugerðum til að hafa þetta í lagi heldur vantaði vilja til þess að fara eftir því

þetta sé algengt því miður breytingarnar sáust ekki á teikningum og það ruglaði reykkafara sem voru sendir inn til þess að finna tölvu frá Marel með verðmætum hugbúnaði einn þeirra féll á milli hæða og

slasaðist lítillega Mannvirkjastofnun segir að varhugavert hafi verið að senda reykkafara inn í húsið þar sem fólk var ekki í hættu ég ber ábyrgð á því þegar við horfum í baksýnisspegilinn hefðum við aldrei átt að gera það við vorum að berjast við eitthvað sem við héldum að væri annað

var þetta mikið mikið meira en við áttum von á Mannvirkjastofnun telur að slökkviliðið hafi ekki sinnt reglubundnu eldvarnareftirliti vegna stærðar hefði átt að skoða húsið á hverju ári Jón Viðar segir að það skýrist af því að slökkviliðið hafi ekki vitað af breytingum

á notkun þess við vorum búin að skoða Latabæ þegar hann var þarna okkar mat var að þetta væri það áhættulítil starfsemi og lítið

að skoða það reglulega Jón Viðar vonar að allir geti lært af brunanum fjarskiptabúnaður slökkviliðsins var til að mynda ekki nægur og úr því hefur verið bætt þannig að samskipti voru greiðari á milli manna á þessum tíma voru ekki allir starfsmenn með talstöðvar núna erum við komin á þann stað þetta var mikið og stórt verkefni

rúmlega fimmtíu manns hafa leitað á bráðamóttöku Landspítalans undanfarinn sólarhring vegna

er á götum og gangstígum í borginni og álagið á spítalanum hefur verið mikið á milli klukkan átta í gærkvöldi og átta í morgun leituðu fimmtán á slysadeild og síðan þá hafa tæplega fjörutíu bæst við

Kristjánsson yfirlæknir

segir að fólk hafi slasast mismikið aðallega séu þetta beinbrot en líka einhver höfuðhögg sem hafi þurft að rannsaka nánar enginn hafi þó slasast alvarlega Sigurður já það er gert ráð fyrir

forseti bæjarstjórnar Akureyrar segir nýja skýrslu um mikil vonbrigði Akureyrarflugvöllur hafi gleymst í umræðunni skýrsla um flugvallakosti á suðvesturhorninu var kynnt í gær þá var greint frá samkomulag ríkis og borgaryfirvalda um að fjármagna rannsóknir í Hvassahrauni verði niðurstöður góðar

verði lagt í að reisa þar nýjan innanlandsflugvöll sem tæki allt að fimmtán ár þangað til verði flugvöllur í Vatnsmýri forseti bæjarstjórnar

segir skýrsluna mikil vonbrigði

á að byggja upp í Hvassahrauni eða hvað á að gera á suðvesturhorninu

það eru greinlega nógir peningar til og á sama tíma á ekki að setja krónu

uppbygginguna hér ég varð eiginlega orðlaus svo fylltist ég bara réttlátri reiði það fer bara ekki saman hljóð og mynd hjá stjórnvöldum þetta eru enn ein vonbrigðin fyrir okkur Akureyringa að það er ekki minnst á Akureyrarflugvöll

erum við ekki með í þessum samfélagi þetta svæði ég bara spyr ég vil fá svör frá stjórnvöldum um hvort að þeir horfi til þessa svæðis sem bara eitthvað sem þarf ekki að sinna það eru fleiri sem hafa látið þetta mál sig varða hjartað í Vatnsmýri eru hagsmunasamtök sem hafa barist fyrir

í Vatnsmýri hjá mér er Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður samtakanna Njáll hver eru ykkar viðbrögð við þessari skýrslu það er gott að skýrslan það

nú ætti þetta að tryggja veru flugvallarins í Vatnsmýri næstu fimmtán árin

fólk gerir sér ekki grein fyrir

fjörutíu og níu hafa fundist látin eftir jarðskjálfta sem reið yfir höfuðborgina Tirana og nágrenni í Albaníu á þriðjudag fimm þúsund manns misstu heimili sín

í skjálftanum sem var sex komma fjórir að stærð björgunarsveitir úr nágrannaríkjunum hafa hjálpað við leit og hafa fjörutíu og fimm manns fundist á lífi í rústunum öflugastur var skjálftinn í borginni

og í bænum Thumane á þessum stöðum hafa um tvö þúsund manns misst heimili sín og þurfa sumir að hafast við í tjöldum í

í dag er svokallaður svartur föstudagur þá stendur fjöldi fólks í löngum röðum til þess að krækja í vörur á tilboðsverði andstaða við þessa bandarísku hefð hefur færst í aukana síðustu ár svartur föstudagur hefur löngum markað upphaf vestanhafs og er hann einn stærsti hefur teygt anga sína víða í Danmörku fóru sumir snemma á fætur til þess að fara út að versla en það eru ekki allir tilbúnir að taka þátt í þessari brjálsemi sumum þykir tilboðsdagur sem þessi ýta undir neysluhyggju og kaup á ýmiss konar óþarfa þetta er svo sett í samhengi við

í Frakklandi mynduðu mótmælendur keðju í kringum vöruhús Amazon aðrir lokuðu inngöngum verslana en það hugnaðist áhugasömum

hafa fest sig rækilega

hér á landi og við sem neytendur geta veitt aðhald í þessu efni

en við erum í samstarfi við

við erum í samstarfi við

lausnin er þá að vera á varðbergi

Bandaríkjaforseti kom í óvænta og stutta heimsókn á bandarískra hermanna í Kabúl í Afganistan í gærkvöld hann segir að friðarviðræður við talibana séu á réttri leið þetta var fyrsta ferð Donalds Trumps til Afganistans hann fundaði með forseta landsins ræddi við hermenn og blaðamenn og skar

nokkrir aðstoðarmenn forsetans

og blaðamenn voru með í för og til að tryggja að ekki myndi fréttast að hann væri á leiðinni var blaðamönnum ekki sagt hvert ferðinni væri heitið fyrr en tveimur tímum áður en lent var í Afganistan nú átján árum eftir að Bandaríkjaher réðst inn í landið eru þar um þrettán þúsund bandarískir hermenn þeim ætlar Trump fækka um fjögur þúsund fimm hundruð

þá hvatti forsetinn Evrópuríki til að taka við evrópskum liðsmönnum hryðjuverkasamtaka í Sýrlandi

ekki það eina sem bar á góma í máli forsetans í Afganistan

fögnuðu því í dag að staðurinn er loksins kominn í almennilegt fjarskiptasamband við umheiminn ljósleiðari er tekinn við af gömlum úr sér gengnum til Mjóafjarðar er ekki bara lélegt fjarskiptasamband heldur er vegurinn ófær flesta vetur og ferðast íbúar sjóleiðina nú er hins vegar snjólétt og Vegagerðin splæsti í opnun það gat samgönguráðherra nýtt sér til að koma og taka ljósleiðarann formlega í notkun

mjög mikilsverður áfangi

er sam sagt síðasti byggðakjarninn sem er að tenjgast með ljósleiðara í verkefninu Ísland ljóstengt

dottið út það fór alveg eftir veðrinu hvort það var ísing uppi á heiði á þar eða ekki og þá höfðum við ekkert annað heldur en

og kalla á

í bátunum okkar jólasveinar koma brátt til byggða til að færa börnum gjafir til þess að vera sem best búnir undir komandi verkefni settust jólasveinar í Lundúnum á skólabekk það er afar mikilvægt fyrir jólasveina að þekkja vinsælustu gjafirnar á ári hverju og vita hvernig best sé að svara spurningum sem kunna að brenna á börnum þetta er í tuttugasta og þriðja sinn sem jólasveinaskólinn er haldinn í Lundúnum

var rekinn frá félaginu í morgun eftir slakt gengi

í síðustu leikjum h m kvenna í handbolta hefst í fyrramálið Þórir

mætir til leiks með mikið breytt lið

Noregs og Bretinn vill aftur komast á Ólympíuleikana og setur stefnuna á Tókýó næsta sumar tveir létust og nokkrir særðust alvarlega þegar maður vopnaður hnífi réðst á vegfarendur í dag lögregla skaut manninn til bana og er málið rannsakað sem hryðjuverk enn er mikil óánægja með fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra innan Sjálfstæðisflokksins

fjármálaráðherra segir RÚV fljóta á vindsæng með sólgleraugu á meðan aðrir fjölmiðlar berjist í bökkum slökkviliðsstjóri segir að það hafi verið mistök að senda reykkafara eftir tölvu í Miðhraunsbrunanum í fyrravor einn þeirra slasaðist þegar hann féll milli hæða í Mjóafirði hefur verið tengt við ljósleiðara og þar með hafa allir byggðakjarnar landsins tengst slíku kerfi íbúar þurfa ekki lengur að reiða sig á

örbylgjuloftnet og bátatalstöðvar til vara víða um heim stóð fólk í löngum röðum í dag til að næla sér í vörur á tilboðsverði svörtum föstudegi var einnig mótmælt þar sem hann þykir ýta undir kaup á ýmsum óþarfa við segjum þetta gott í

segjum ykkur áfram nýjustu tíðindi á punktur is og í útvarpi